क्या ह्वंद...कि ज्वो हमरा डाला बठुला रौंदन तूमां एक कार्बोहाइड्रेट ह्वंद तेते ब्वोल्दन सेल्यूलोस। यो क्या ह्वंद अलग अलग छ्वोटा छ्वोटा रेश्यूं से बड़्यूं रौंद सेल्यूलोस। त यूं सेल्यूलोस ते एक साथ ज्वोड़ि ते एक चद्दर जनसि चीज बड़ौंदन। तेते ब्वोल्दन कागज। यो ही कागज हम इस्तेमाल करदन ल्योखड़ों ते। ते कि ही फिर से हम वापस से इस्तेमाल करि द्योंदन जब कागज खराब ह्वोंद, तेकु फिर से हम पूरू मिक्स करी ते एक बार फिर से तेकु कागज बणें सकदन।